Imiezi kwa mwaaka tukaanju mwezi wa kwanza, tuizi mwezi wa pili, tuizi mwezi watatu, tuizimwezi wa tano. tuizimwezi wa sita, mwezi wa saba, tuizi mwezi wanane. mwezi wa tisa, mwezi wa kumi. mwezi wa kumi na moja tayari mwisho.